Iin ndaka iin tenja nja'a nja'a ñóo nda'a chinjan kakao kuu tele nja kakuu iin manzana in nde drazno iin nde prisko ajan ni kuu iná iin nduu iin nroko iñi ni kuu iin ndetid nuu yunjan chande nditinu ninuni nduva nikonote xuu nduja nidito ñuu ñote njanjano njadija chivixhi njanu ndujan va'a nanguu iin té taxnuu xanujan nikuvita nikej color nikuante nja'a oxukani xukani kao oxuni kuu uxuu inmando xuate choxhi no kixi ajan na kixa'a nakuixo mana choma'a chomate ajan nuin nakuin tute xuan oni chovate yuate xuni ndukanu xuan iin iti xhii vité ajan ko'o oka'ó xunit nani ngu kutu iin tele yuan njakon nuni ndua vaté ajan ni kuu vita texuu njaoxo vixhi nja'a tenuni njan ndexua njunijanate ajan ne ne vita'a xuate njan xhinjan iin kui iin manzana nako nani kan kuu vitá inka okuaxhi kuante njaxe kuan yuaxhe xukani njanda yuxhein initen njua kaxchondate njakandate nja'a inda xakavadaxo yukande kanda'a.